Munyama whenu mweenda mimi ni nung'ombe, kwasababu ng'oombe ba le loonchonkile iyo kikotourembi nakulotere isebhe ni uru ja boa sana nakoiture re boha okosedre nilemuromo sana. Ng'ombe, nemugozo konukogeni kwa sababu kosedra aele. Jegogweya nyamu pasa pasi na valopa nanii soso lakini ba ilema ba kusaidra.